A o lee, a leematete ma o yii, o ɛsi odee hee nuwo mana o ɛsi odee a cansan bepɛna,a oma cɛ ohia a lee lee a lee matete.